كلًا من الحب والاحترام مهم بالنسبة إلي، لكن قد يعتبر الاحترام أساسي لبناء علاقات صحية ودائمة، فالاحترام يوفر <hesitation> أساسًا قويًا للتواصل والثقة، ويعزز تقدير الذات من ناحية أخرى الحب يضيف عمقا عاطفيًا ويعزز الروابط الشخصية، بشكل عام التوازن بين الاثنين هو المثالي في العلاقات.